Man nka nwoy gi amfaniya a sambak ntesa sambak nka gui amfani nyia sambak na nka mbutsgi nka mpeche gi nka mpeche mwi nita sambak man nwi ya aza, man ndiy nduz nduz aza a sambak'sa sambak de man nga mpece ngiya avunna nta nga giy amfani a gui sambak de man mpece mwi man giya ampai ntenga mwiy man nkida ntenga a mwiy'sa sambak mbets dabagi vuna'a man nkida a dabagui man skwade abi kwata kwata 'an'nzeyna'dabagui a sambak nde man mpets mwi ehn'nzeyna mwi ntenga mana giu ba a'gyi mana nfur ba n'nawa stad mana giu ba ncew. <hesitation> niya nte man nka nkwal ndzina an gau nzlem skwi sambak sa man eh giya sa, sambak sa an mpece'ah skwi nta <hesitation> man nka nwoya npetce mbutcha ba, nka mpece mbutcha, nka mbets skwiya'ba nka mpece a sambak'sa, sambak mana mwiya aza sambak mana ndihiya ba aza' sambak nlesh nlesha sa nte man nka giya'a nka mpece mbutcha avunnah nka mpece giu. nka giu skwin gudam'a sambak sata man katkabi man ka gad nka nwoiya skwi nguldam a sambak sata nka nwaiya'n skwi ngaya nka nwaiya nfuda mudam'ngaya n'nka nfwud mana ndihi gabadaya sata.